Zaho zao mbô tsy tan-dafy zao, fa managn'eritseritsy aho ta hoagny, de misy longonay nefany mipetraka agny, fa ihe zao in-draiky isan-tao vao havy aminay atiky.